Nyor-: 'on :mor-: :mor :a polo dhih. :mor :on 'da 'on 'dei'-yu: 'an mu :on son-' :za-dih 'o, deh :daa 'an mu :on 'nyi, eh ye-eh no :on 'ye-eh bo-dih :dhe eh 'ye :on son-' :za-dih 'o, 'de ti nyni 'o, ti :on 'chehn-a en nyni 'o 'de :on se-eh 'on 'nyi, :yee' eh no deh eh po 'an :porluh-a 'zorn. :yee' :mor 'on 'ye on-a 'jeh, :yee' eh gweh :mor no sih tmo-nyor+-a nyor-klaba'. :eh :korn dhih-eh 'wee', deh :on 'da 'an mu-eh :on 'nyin'o 'an 'dei'-yu:, :mor 'on se-eh 'ble, 'de :mor :or 'ble-eh 'de :on 'da, 'an mu :on son-' :za-dih :glaa'e', :yee' 'an-a' :dou'+-a klehkpeh en :ne'de :on bo, :yee' deh 'an-a' :dou'+-a klehkpeh en :ne 'de :on bo, :yee' 'an pobo 'de :on bo :on 'ye-eh 'on 'nyi 'on ye 'an jeh son-' :za-dih. :yee' :mor :on se-eh 'on nyi, :yee' eh no de eh po-a :porluh 'zorn, :yee' :mor :on taa 'de yi :yee' 'on 'da sih 'tmo-nyor-a' yi de. or deh 'an 'bhorn-a 'de :on 'kwa :on se-eh 'on 'nyi, deh :on :due' :on to-a worn yai' :on 'da :an mu 'on 'nyi 'o 'de :on se-eh 'on 'nyi, :yee' eh no de h eh po 'an :porluh 'zorn. :yee' :mor 'on 'ye on :dele-ka' :neheh', :yee' :mor :on :za any deh-' :yee' <hesitation> 'on se-eh 'de 'on mind-dih :dhe 'i :neheh', 'on se-a 'o :on no 'on deh 'jeh bo-dih 'on se-a 'o 'da 'i. :yee' nyor :or da-' 'an mu :on deh bo dbo: 'de :on 'ye-eh 'on bo dbo, :mor 'on 'ye-dih :on any dha :mor :on ta 'de yi :mor last nyene :ne 'o 'an mu-ih :on 'da-dih. :eh :korn dhih eh 'wee', :mor no-eh 'de 'on :nya-dih, :mor no-eh 'de 'an 'nyne :ne 'de nyor+ 'nyne bo, :mor :on 'da deh :daa 'an mu-eh :on bo dbo 'o :an dbo-eh, :an no <hesitation> 'on se deh ble 'on 'ye :on 'yi, :mor :yor :or :ne-a 'o 'an mu :on deh 'nyi 'o, 'an mu 'on deh 'nyi 'o whole day :an no sih 'tmo-eh' :koan: :due'. :mor 'on 'ye 'on :yee' deh-a kind :yeh 'on 'ye on :no-dih-eh, :an no-eh 'an :porluh <hesitation> 'an dele', dele'-eh mona :ne 'de 'on 'di 'weh, :mor ti nyni 'o :yee' :on po 'de :nyami'eh: 'nyan 'nyan 'de 'on 'worn, :yee' :ka 'an mu :daa 'de mona 'ye 'on no-eh? :an 'tmo-dih 'on sih-dih, 'on se 'mona :korn 'on 'ye no, 'jorwor: <hesitation> :mor :or no-a 'an mu-eh :on 'nyi 'de :or 'nyi-eh 'on, :yee' 'mona:-a no 'on